Shumë gjinde thonë e kanë te kryet se maçet janë animej më të ligjë e çë do rrinë vetëm rispetu çë di, njëi qeni o tjerë animejve, ma shumë herë qi shurbe ngë ë i vërtet.